A lau mrs aga lau mrs lau kapai lakaifaina aga lau aunimai grade 7 ai lalogonia aga lalao maino mainohana'i, mainohana'i lamalele ke isa still lau anina lani puo mo alapuafuga lau lalao mt. Diamond, mt. Diamond gae aga ke isa gae lalogonia isa elao gae charitas ai emalele ke lau mt. Diamond ai lamalele aunimai phone freind phone'ai aniniani. Isa ega famili aga isa aui maomo seven, maguai aui mao oiso ke papiei aui mao pani isa aui seven isa ina oninofeka isa ama ogofoina auga ke isa ina aga oninofeka papiega eakafania puo namo isa ogofoina papiega lau aga opofoina. Ke lau isa age laomai felo aga lau ekapafeloisau lau isa safa lalogonia aunimai alao amai isa ega laomai aga felo puo kapaina anina lani aga isa lau epeniau puo laifa kapaina anina lani aga epeniau puo isa anina lani isa aunimai alao amai ke isa age laomai felo aga isa gua felo ke sharing papiega puo anina lani lakafania aunimai ague isa age pagua aga ogofoina lau opofoina ke emai aunimai agu aga isa anina lani alogaina puo lakafania aunimai agu. Gapuo isa ega laomai felo ke emai lai aunimai agu safa ega laomai felo lau aunimai alaoamai aunimai apea alao apinauga kapaina akapai isa safa lau inau epalagaina epinauga kapaina ekapa puo gapuo laisa anina lani puo lai aunimai amia lai aunimai ague. Ke usa ega laomai aga felopauma lai aunimai ke lau famili alogai isa ega laomai sharing papiega ke isa help papiega papiau epalagaini'i puo isa anina lani tsiapu eikua amu maoai ekapai eifea pinauga ekapa. Lau una lalao koa isa eagu imega epaguau lamai tsi ekapa lainu foama egakuga lania kapa maoai ekapai puo lau isa anina lani lakafania aunimai ague. Ke isa ega laomai felo aga isa inae papiau isa safa kelou agemo isa eague maga mo elao emai ke mink feloi epipeni megamega niniani eifani'i kapa maoai ekapai epipalagai lai aunimai ague ke isa safa ga laomai aga felo pauma puo isa epalagainiau. Aumai ague famili aima lai aunai ague lai emai opopo maoai aga isa famili aima lamai megamega elao emai kapaina ekapa isa megamega papiega ke youth'ai elao emai mini felo papiega puo lai aunimai agu felo alogaina ague ke isa age Laomai safa felopauma gkme guani ke helping papiega puo lau anina lani aunimai ague. Ke isa age pinauga safa felo age malele safa grade ten'ai epealai puo lau aunimai ague kapaina lai aunimai gaumai aima ke kapaina akapai'i puo lai ague pinauga feloi akapa lau mrs aunimai. Isa age laomai felo pauma gapuo lau aunimai agu isa anina lani puo lau lakafania aunimai ague ke isa ega famili safa family felo pipalagai famili laisa puo gamo isa lakafania aunimai ague pinauga isa akapai ke gau fou lai ague. Ke isa papie felo guani gafegafe papiega puo lau aunimai ague agu felo alogaina ague alalou kapao alakapa lai agufelo alogaina ague. Lau akafau aga isa aka felo pauma lai pinauga ekapa lau aunimai ague aunimai alalou agu felo alogaina ague. Gome isa age laomai ke isa kapa maoai aga feloi moaina isa age niniani safa funny ninniani koai ke kapa koama anina eani puo lai aunimai agu felo alogaina ague. Isa age papiau felo puo anina lani lau aunimai ague. Ega laomai ega kapa maoai feloi Ke isa ega niniani aoinaafa feloi paumai gone isa guani ke a'a smile guani papiega smile gua omagai kapa maoai aga gua felo puo lau isa anina lani ke maifa femia laoma puo aunimai amia aunimai ague isa age background safe felo isa ina ama safa papiau feloi puo lai fou agu aunimai agu agu felo ke ega laomai isa papiau felo ke akafau papie felo puo lau aunimai agu felo alogai ague lou lai kapa maoai aga feloi moaina, sharing safa papiega puo lau aunimai agua kapaina akapa gone isa ega agu felo lau eu famili alogai puo lau isa alauga kapa ao alakapalifua lai agufelo ague isa ega laomai feloi.